آخر مكان زرته مؤخرًا هو جزيرة جربة في تونس، كانت زيارة رائعة لإنها جزيرة هادئة وجميلة، مليانة بشواطئ رائعة واماكن تاريخية مثل متحف جربة والمدينة العتيقة، جربت هناك بعض الأنشطة مثل السباحة في البحر واستمتعت بأجواء البحر الأبيض المتوسط وهدوء الطبيعة كان يومًا رائعًا.